Ndank á ţí njá cí ţink itíim ancum ufasoŋ me ñaan o ñaan aká bëtíim bayunkël bí. Á má njí de bëtíim njí bímeebí manjá tima bël bëjukin unkalësa nankabodi unjoon tima buyunkin.